Sabulu ma buɗa mujanakate akata <hesitation> mabaɗu nazukaye kaina wanki ka ka'i toh <hesitation> lewi'yu bahaya ka buɗa ka ka'i lewi'yu dattii ka kawa ka “yali ka buɗaka sabulu, kilimma kuti mike ma rayuwa ance kilin cawan ma naira hamsim anca ditane naira ɗari kilinma jaka ma ance cawan mujanakate naira hamsin yauwa, sabulu ma anca majaka cawan mujakau naira talatin yauwa kai ancafa rayuwa saidai a hankali amman yando me mbadi, Ndagei zafko, rayuwayine itako sai <hesitation> sabulu itako tsaɗa, maru, anca maru mbadi Nga janekau cawan a naira ba <hesitation> anca maru itakau dubu ka ɗari baɗu, sabulu kadala canta mbadi ka'eh bida ka kanshiye ancakicin ƙwaya waɗi dari bacibelu, ɗari fife ɗu, maru kuti, sabulu kuti, kilin kuti, otei rayuwayi naye, ancafa ka rayuwabai, rayuwa ma'anca kwata-kwata katta wanbai. ﻿Mike kuma mumayaka sauki agyi tala birba tala birba kumani mumayaka sauki agyito do <hesitation> mei gagartakaye muroɓan tatau muroɓantako Ndage fattin Ndaru kasana'a bai sabulu ma naira hamsin anco itakau ɗari kunu, maru nira ɗari ka hamsin anca ita ta ko dubu ka ɗari baɗu, rayuwatimi gid naka ta kice na“yatabi <hesitation> mukalanka mangwai ammanfa murobakau ubangiji. me emfa murobaka alfarm agyi <hesitation> Nmam ma'aiki, alfarma majaba ma Ndagei, Ndagei maiwa nadici Ndage ciretim sauki amma duk mike mu'yaku wuyane zabka min mangwai ne Nnanta zaba Ngaemein amma wuyabaiye ai waike mentaka rayuwa amma anca rayuwa naye rayuwa wayatako ka markau ka ɗinkosu, kamarko, markau ekabair anca gidi ma cawanye agali wadi na etuka kaleno ma kwano shabiyar amma zuwanne <hesitation> Ndala nanna Ndane ka bindiga ka bulet ɓi anca gidi yintanna muku kabai kwar-tukama tagajan tagajan. ﻿Ka kale, wadima asuwanyi mabo asawe tanabai, Asawo, asawetana ma'yakara, asawetana ma tinani gid asawetanatin ma anca'yan mayakara asawetana ma tinani 'yutakagam rayuwa <hesitation> Bakin birimma akau 'yutinkigam. Barin ma aka kuma nna rayuwam ancai, katuko malka Nga tikabai to <hesitation> eeyi mayan kutoye, kutota damasar gaɗasi afau, kutota, mardo shama damasarbai kutota maccah fau giddi 'yasi. Kutota lon mi yaka sabulu macafa kaika'i, yauwa'yan sabulu macafaye kabuɗu zukaifa eka shiƙigul, gul, gul, gul, gul ka sabulu macafa, yauwa sabulu macafa ayam, dita gaɗaka mike a inganci zukana ina kurjibai zukana ina fatafatebai, zukana ina canta anka ciwo ma anca anka miya Nda gwadala, da mayawurya, da miya dah duk akataloka najobi cawan 'yaka bida ka sabulu macafa ka matssalaƃi baikuma ka domuwaƃi bai, matsolabai damuwa giddi ma cawan ka kaibai, katu gunta kuto lafiyar Allah. ﻿Ka budu <hesitation> sabulu macata lafiyar Allah ai mangul dirantik mangulle ka jegoye kasa mangul 'yakara gaɗaka ba haɗa siyeta ƙwam, mangul, mandan mangul kan ai ditane dafatu macafa <hesitation> cafa ditane yaya ma mandan mangul. To ka mangul ka gasaba ka <hesitation> ka cafa mdai gid zanta kau Ndala dimin “yaka amfani ka ka'i, muya amfani ka ka'i, kuma anca darta zaba amfanitinka anka mangul, ka anka sabulu macafabi da magi da sabulu ma anshi da <hesitation> mai allura ma <hesitation> anca duk gurguntuka mun na ka'i, duk gurguntuka mun na ka'i, amman cawan sabulu macafa, <hesitation> ka gunta kuto, toka shine kuto, yauwah kuto ayam <hesitation> ka'yu gunto kuto katikaye akatikau lafiya, ka olsa bai, ka basir bai, ka hawan jinibai, ka mewadibai, amman duniya Nda Ndala ba tami da magi da manja da <hesitation> kafi zabuwa anca gid ƙurtuka mun naka'i gid mutan memu manif kabomu tamma'yam mutantakau ka bomu cokale giddi bo rayi. <noise>